<hesitation> פעינגווינס האבן זייער א דיקע לעיער <hesitation> שיכט פון פעטנס וואס אונטער זייער הויט, וואס איז אזוי ווי... וואס ס'האלט זיי ווארעם <hesitation> און זיי האבן זייערע פעדערן זענען וואטערפרוף ס'קען נישט, און און די וואסער קען נישט דורכגיין, און ס'מאכט, ס'האלט זיי ווארעם און זיי אויכעט אסאך מאהל האלטן זיי זיך צוזאם צו בלייבן ווארעם.